Raha ho anahy manokana izany an, ny mpaka sary na vidéo na photo izany ireny tonga dia nataoko bobaka be. Dia <hesitation> nasiako tonga dia <hesitation> koregrafia na mandritran'ilay mandritran'ilay tao amin'ny fiangonana na hoe tao amin'ilay espasy, dia nasiako koregrafia daholo an, tena hoe nataoko ohatran'ny style an'ilay ouverture an'ny <hesitation> ny jeux olympique ireny. Ohatrohatr'izay izany no eritreretiko hoe tena mariazy hoe fanambadiana tonga lafatra.